أول شي أخذ المكوة الله يسلمك عشان تكوي التيشرت مالك، أخذ المكوة وحطها في الكهرباء، تأكد ان هي مو حارة واجد عشان لا تحرق لك القميص، أخذ القميص وحطه على طاولة المكوة وأكويه!! بس حاسب لا تحرق أيدك.